one mai aku'n gah co keta tara sampe perlu'n keta kulia ho'o te ca'n gah kudut nganceng mose molor ngger olo'n. Ai ite ho'o eme nggo gah sekola toe nganceng tamat kat sampe one sma, perlu kin harus lanjut ngger one perguruan mese kudu dia bae sangge'r taung ilmu one dunia kerja diang. Poli hitu gah perlu'n kole kulia ho dite gah kudut ngance tite belajar ilmu weru ata sot toe perna belajar dite pas du SMA danong. Pengaru aku danong jera lata tua kulia kudut molor koe agu kudut di'a mose daku, jadi'n aku gah pili jurusan pariwisata. Co tara pili jurusan pariwisata ho pas kulia ho kaku gah ali gah rasa'n keta laku one jurusan pariwisata ho'o dami do keta tempat ata nganceng tiba ami diang eme nggo'o ami gah lulus agu kawe kerja. Jurusan dami ho'o gah ngance ngo nggeer one ise hotel sio, ise tempat hang sio agu nganceng ngo ngger one kapal, nganceng ngo ngger one pesawat do kat bidang kerja sot kudut tiba jurusan dami ho'o.